No ampisafidy izañy zaho zan da mianatsy gitara a no tiako satria iñy mora ndesiñy manaraka an-teña amy tany omban-teña fa pianô tsio tsy maintsy mila herinaratsy da tsy hay hindesindesy manahky gitara sady gitara koa izañy.